Ten̈a nanamariky tantarany Sieda zen̈y ady maharitry telo polo tôno taminany tô. Arivo tsôtan-jato folo valo amby tôna firaka arivo tsôtan-jato efa-polo valo amby taon̈a zen̈y. Izay nanjary lasa kôro kampisy militera zen̈y izy tô nandritry ny fitondrasana mpanjaka raiky Gistave de adôro fo zey.